أفضل أن أكون الأكثر ذكاءً. لأن الذكاء يساعدني على فهم العالم واتخاذ قرارات حكيمة، ويمنحني القدرة على التأثير بشكل إيجابي في حياتي وحياة الآخرين. الشهرة قد تكون عابرة، لكن الذكاء يظل قيمة حقيقية تفتح لي أبواب الفرص والتحديات.